لوكان جات كاينا حاجه نقدر نتخلص منها في دنيا مشكله، نتخلص من الصهاينه أه نتخلص عليهم عن بكرة على أبيها، حلالها هم مشكل كوكب الأرض كامل المشاكل كوكب الأرض كامل داخلين فيها ذول لصهاينه الله لا تربحهم إنشاء الله ربي يجيبهالهم دنيا و آخره انشاء الله، إنشاء الله نشوفوهم أرذل الأمم، إنشاء الله يسبهم السرطان إنشاء الله كيما راهم إنشاء الله يا ربي.